كنعزل نخدم خدمة لي مكنبغيش ولكن كنتخلص فيها مزيان، حيت الوقت اللي كنعيشو فيه، الفلوس عندها دور كبير فالحياة ديالنا. بالفلوس نقدر نحقق بزاف الحوايج اللي باغين نديرو، أو نوفرو الإحتياجات اليومية ديالنا ، ونعاونو عائلتنا، ونستتمرو المستقبل ديالنا، و الخدمة حتى إلا مكنتش هي الحلم ديالي، نقدر نخدم موقتاً باش نجمع الفلوس وباش ندير المشروع لأنا باغا